السلام عليكم، لو سمحت يا طويل العمر، ممكن أبغى أسأل عن شوية أماكن، ممكن تدلني وين مركز الشرطة هنا؟ وإذا ما عليك أمر، ويش في قدامه؟ يعني المحلات أو الأماكن إللي بمقابل مركز الشرطة، أنا أول مرة أجي هنا، ودي أتأكد وين بالضبط؟ وما بعرف أي شي هنا، ممكن تساعدني من فضلك؟ لو سمحت يا طويل العمر.